أفضل الاستزادة في الوقت. لأن الوقت يعطيني فرصة أحقق أهدافي وأستمتع بالحياة مع أحبائي. المال مهم، بس الوقت هو اللي يخليني أستفيد من كل لحظة وأعيش تجارب جديدة. الوقت يعطيني فرصة أتعلم وأطور نفسي، بينما المال ممكن يكون محدود في تأثيره على سعادتي الحقيقية.